Mëncí ñaan ní wín ní nasiyën baţí leempu nabëfá á unú yob mënká pëkeey. Mëkeey bá wac këwín nasiyën baţí luku ukeeyu. Fok ñaan o ñaan mënkeey këwín nasiyën baţí luku. Mënkeeyaţ bá wul wí bacumal játoon bëbí wín ufaŋ. Má fok këjá këkeey mënkeey bá nasiyën baţí kaluku pëkeeyu ţí uwínjí.